لو كان بامكانى ان انا اغير شئ واحد من الماضى, هيكون فى فترة الجامعة و- اه <hesitation> ان انا كنت اشتغل على نفسى اكتر و اخد كورسات اكنر, كانن هتفدنى جدا فى المرحلة اللى انا فيها, وكامن هتساعدنى ان انا اتفوق فى شغلى اكتر